समय शब्द के बारे में सोच के मन में बहुत विचार आथे। समय रे बहव बह जाथे रुकते नही ऐ तो चक्र जैसे चलथे। रहते समय ले बदले सब कुछ बदल जाथे मन बदल थे। हालथ बदल थे अउ दुनिया घुमत रहिथे समय री क़ीमत बहुत होथे। एके बर्बाद करना नई है सीमित समय हर समय समय कम होथे। एके बर्बाद नही करे के चाहि समय तीन प्रकार के होथे। भूत काल वर्तमान काल अउ। भविष्य काल हमन ला हमेशा वर्तमान में रहे के होना चाहि।